عيش حياة جيدة يعني التمتع بالصحة والسعادة، مع التوازن بين العمل والراحة. يشمل ذلك بناء علاقات قوية مع العائلة والأصدقاء، وتحقيق أهداف شخصية ومهنية، والشعور بالرضا الداخلي. الأهم هو العيش بسلام داخلي مع النفس، والاستمتاع بكل لحظة مع احترام القيم والمبادئ.